איך וואלט מיך קודם כל געמאכט ווי איך האב נישט פארגעסן פון די געבורטס טאג. איך וואלט אויסגערעכנט למשל אז די חבר'טע איז געווארן ניינצן יאר. פונקט ניינצן טעג שפעטער צו שיקן די געבורטס טאג <hesitation> צו מאכן די די פייערונג. אזוי ווי כ'האב עס געהאט למשל און פלאן עס צו טון ניינצן טעג נאך די ניינצעטע. אדער וואלט איך מיך אנטשולדיגט.